Kalimaawa stress ko wiyeete "somuuki" e siftoroy yane yannde ko kugaal dudaniyaam e suudu rediyo Sawaba, daaki mi wali nyawu, balde am tati e mi yaara magani e asibiti.